Toh, minanun mazeno mɓomi pari phebe yadda muyigi sormun muyigi sormun kowani sene muyiti bachama gepe gombe pidiwho minanuu ɗhigi kam kuma mai phiu whe yigi ti banbur kawoni sene yi wikkei pike ti kwanchi kam pidi whe mun yigi sor kwoi mɓɓo miya kukko rebek ko kuma deɓɓa ɗha watuyi sor khui tipinun pebema kikkei weyigi kirei assail whoyigi ala’ada kini ma kakamun kidan mawo kakamun yigi whe kwattin perou worou po ɗhen toh tawatu lokaci wo whekina now mamike woro poden mike pengirna lokacisw an eh whekina now kidam ma ar ɗom, <hesitation> kyagu ka mɓogra puge taworu yin aipidi muri kau tipidi pep kowani ko lengamun who murwergi muru kau n tipidi ɗa waryi sor ɗa pettu ɗa tebi al’adu eh who muyiddiyoou who kwattinyo amma kapin tawor pidi tayi sor kirei kam kwkattin who mike peri mike war pomina kirma mavwore pidi who mina kirma mike ta woroyi paro tipidi kamin ma mike illiru mike penguru ma pengirna. Yapidi kwalou toh tawar khau ti bachama ma kawo tayi sor mayo sor, mayo sor, mayo sor munguvvinamun pepe takau tipidi ma kwaɗɗo pebe nursake benguru mur penguru mu war malpi’u ti bambu ma woro malpi’u ti bambur yadda whey o ti wimun eh tayi kicker ti bambur m u yadda muyou ti bambur eh ti pebe murwatu kikkei ti bambur ko non ta sobi <hesitation> saɗi minazun kwacha lenya kwanchi muyigi sor gurguro lenya bambur didango sor wakka lenya kode mike sor kanghan minamun mizba mike sor kanghang minamu nyamblo mike sittau kei pidi whe ta kau tipidi ti bachama ɗanyi paro ɗan minamun kawi danyi kirei sor kirei toh mamun kwaɗɗo sor kirei ɗan minguɗɗinamun illo yi baro yi pparo, yi paro, yip aro mayo paro ta toh, sene whe ta wat amur sake penguru mun kau tipidi kam kire pidi kamma kaukumun, ma kaukumun kidam muyo se ne who ko pou arouno worou pidi ni woro pidi yo sor minamun kawow amma who damigeno whe dakkleno rossono mbomi matayi sor pebe kirei. Minamun guɗɗina who mike ɗhin timinau mbo mike ɗhigi tipidi mike awatu minguddima matayi paro minguɗɗina ta talla ta tallamu wurkunawa mug khudun gwoi mike ɗhitipidi mike ɗhi tipidi amma mɓo mun illo muriyo sor kiirei gaskiya lenya mike a pergion ɗan rossono kwani ga rossonor ya rossono rigi ya rossano mike penguru kam mai kuma su sun mingɗɗinata su sun minguɗɗina sasai su sun <noise> minguɗɗina niteppema muti ma pari ɗhi wemo taraba khuyelmun taraba toh maga mengi kiri munguɗɗina woti siyasa lenga ɓachama mike kopou ton amma ma penggirma pariyi pebe mike awatiyi na penom mani waye zunni ah, ma ya tallama ange ɗhi pidin eh mbo ange vhi rosso, rossama aɗi akomun toh lenya ta watu riya tallama ɗan lenya riya tallama ɗan lenya riya tallama mɓo mengiyi zabe mawatu mu kwagi minamun who ta yi koputon whota kau ku minamun mike tayi paro ta ma wasso, ma wasso mɓom munro yam anni rossomun dakkulou. Miya khei ta watu ɗa ah, kire a mengi miya kheimn miya khein dan tep a ah kire a me ngi la kheim kera amengi miya khem whe ka wato kwaɗɗanni bammi mama penguru mu kkukunum ni teppema tokachi ta waltu palan ta watu who mari wawu komanin konon ma wa dan’uwani ma wau malli tawa kuuggani ko non nda wa molli tawa khug molli kuman akwanin ɓano kihi kihi danladi baido, zik sundayi utc, wiza lawyer su mike kap ma zik sunday pozun amonni haba kamma watu kammun kaukumun wallahi ko yadda who tayi anye miya whe tari ya tallamun ni ɗi mmigezun kamma kau kui ni dimmigezun kamma kaukai ɓamma kaukui ko diyo ariwawu ruwanin whike whe tayuwani ti khuyelnumun khuyelimun wurkunawa ke whe mun tigi tikhuyelmun wurkunawa ma malpi’u pona dan lenya ɓambur mike kobina kadai ɗan mike ɗan mike warayi ma pebe pona ɗan lenya mike war kizun har wanna ta ɗa tadu pebe ma penguru kati eh mutum daya ah-ah wanne mata ti tepgo toh ma watu ka pebe <hesitation> mbo wara sattu in wattunin ɓho tepga toh. Mun mengi wurkun day amma ka ɗhurri pebem ka ɗhurri pebem mu wartu matayi wurkunday ma pallu ma watu mutum daya toh ɗeinyi pebe vanyi malpi’u kiɗan tere an pedou ko kuma tere an ghunum tere an pedou dan watu ɗa mun kawi wurkun day ti mutundaya damiyakei wanna ka paro kikkkei da paro kwaɗɗo ma temmi tarihi ariyi na tapgo ariyim, ariyim maimakon ka tepgo kara ma mayu pebei mayi maipi’u mayi wurkumm day ma wanna palou ma wannyi ti wurkun malam wurkun whhoti mutum daya toh kei pidi who lenya takawi kheɗen, kheɗen. kheɗen wike ta wara kwaɗɗina amma minamun khu akwanin mengi ta munsu pikkeren guɗɗo amma kari watuka turun tiya ɗo non namengegon ti pebe kikkei maya woro ma ma miya kei illo kini ɗanyi parani ka ɓang masin angigen haba mabani isi an <hesitation> an teppo ma ɓani isi yare mikkei jenjo temo kusa kamun mike a gho fa amma lenya mikei lenya mikei mengi subkara aromun mike ɗa cha lenging mun mike mengi sokkle aromun awalam awalam gaskiya a walam ne menji. Maminguɗɗinamun mike kau khui nimengi ma lenya who mikkei kobo ton kiɗan ma sani contact ma zik sunda mike beguru kauku minamum kamakau ma mengi wurkun day loala, pebe wala malpiu wala mamu wanna ɗhiyiu age kmba whe ballamun toh muti ɗimmmi yamba ma yamba abmun kokko ma yamba aɓo kokko siɓɓamun ta guɗɗani ta watu whe tarihi cewa pebe yigi ti bachama, malppiu yigi bambur eh sor khui yigita kwanchi ange miya who tari yatallamun ni ɗinmigi lenyamun kamma kaukunum ma kikken wara ta tuligin kumemun rari ɓano, wara keppi ruwani minamun rossomun amo nnin khumun akawani mani ɗhiyo maka manni ɗanni tebna op nindi pammo ti yamba wheni penna tiya wurkun makan mmanni kuma ma rossono kwano na ɓho yamba elenkuni ka yoweno ta talla wurku minamun pomun kkkheppou kappani porun keppou kaappani bom ni dimmmigi rossom mbomi tel you wurkwanawa gaba ɗaya ni ɓangi dukku sun ni ɗinmigi ni mengi wurkun kwanchi wurkun piya, wurkun kode wurkun nyam, wurkun banbur, wurkum piya. Wurkun pero kamma kaukur piɗi monni mamu kaukvi lenya kei tayi tayai ya lenya khenni kei tagai ya a khuzum aghoo amma mike mengi penguru mike pekkemum haba, wallahi rossono ta kwanani toh nimengi kama kaukumun yamba kam yamba ta ɓallenun yamba kam yamba ta ɓalllemun mawatu minamun kam ma kau khumun toh, ɓo woro pidi ɗinnni yamba woro yap yambago kheima woro wap yambago, kheima woro ɗhina khu guttum monni mamah ɗhiyo ku guttum monni toh, ma paro illou ɗan malu paro tiku dam toh temo who ta who munmengi muyi miya who ɓarpok tiyay ma pekkho kuni, ma pekkbo khu miya kei ma khol kumoni matepni fa who ka yo kei awillan ko non lenya lenya a mengi ɗhiyani kikkei miyo kei meh gepe kei, miya kei meh wimum elenku rossoni mengi ɗaga siɓɓani ka mannani kuma awalam awalan, mun pamimi yamba mu dimmi yamba ma yamba apmun kokko aromun abi ma kikken mudika poro rosso rosso kam mayi rossom makonon liy rossonni kama penguru kamma kaukumun ma ballu mbomi paro wanna ka paro wikkei eh paro pidi ɗimmi aro panam ko non. Kilam ma gepe kei, kei miya kei kir mikeker mengi miya kei miya kei ta kero mengi miya kei miya kei to ɗinin mamu kaukumun mu ɗina pidi monni yamba ta ɓalle mum yamba mengemun yamba ta mhmmu duk ta abmun kokko lenya who mike kam kurbe mike ai ma bano lenya khenni mikei ta mike mɓomi mike ta ai mike kobemun, mike kobemun mike kobemum, mike pengirna mbomi ta lito yo kokkori yo kokko siɓɓa perou pari kher-kyonn to suma mɓom, kei mike taro kokkoi ma wannan mbomi ta poɗi ankher-kyonno ko <hesitation> soja ko civil defence mengi keden siɓɓazun ɗhiton minguddi na wurkunawai woro kanou timu, mu kawokhui ange whe muyigin haba sai ɗinin sai dinin muta waz pomun sai dinin lemya ta sop khira ti aromun minguɗɗinamun kap ma wawalyi paron, minguɗɗinamum kam mawayi peron ɗanta pekki kumun mamun digi dimmi yamba ma yamba aparomum, ma yamba nallemun ma yamba abmun minguddina mun wurkunawa nuda di mmi rossoma ma penguru ma ap aroma ma kikken pep. Ti taraba state ange tenya who mike kobemun amma memme appo aro ka wassemmum tipi memme appo aro ka wassemun tipi toh ma pallan daga pebe mu wanna pidi wurkun chiefdom ankuppinamun kupmum kup wurkunawa kauku wurkunawa ma watu mayi ɗhi lenya who mike a poromu ghoo illau ɗan mike toyi ɗen kamun ji kommo kei ɗan penguru ɗan mike yi ɗen kamun, mun lenya mike aporemun pa toh ɗhe nita ɗimmi yamba ankuppinanan kasan wurkunawa khuyel kurkun gabadaya khuyel khu khuyel wurkun gabadaya ma watu kama kaukuii maman kaku kui kamawhe kapmun mai abmun kokko ku yelmu wara ari rhim whe ta parima whe ta yiwani mbomin kei kamma kau kui ɓho mun kaukui yamba ta kyubemunn kokko khe who niita ɗimmani tipi yaminamun ma mike watu kamma kaukui toh siɓɓa mun whe ɗhiti pidi poro maye zun paro pili poton wisi pari pilli poton wizii kamma watti kamma kaukai ko ton kuzun kawani ma whei illou ɗan siɓɓazun illina ɗaga ɗan illina pep dan koɓina to muma khei pidi whe ni pammigi minamun. Khei pidi whe ni pammigi minamun kuma ma whei illou pominamun monni pomu ari ɗhina monnin sai mu illou mu kaukui muri whe who yamba ta mummu shiyasa niɗha yeminamun wurkunawa pep ma watu kamma kaukui muri whe yamɓa ta apmun kokko kuma muri whe ange miya whota napsimun anngigen mamah who worou kiji ankuppunamun whe ɗigi yola, kano ina mike pattanini mengi kama kaukumun kasun temo kwanchi, bayi kwanchi woro lagos ko ton kawo khu minamun kap ta talla minamun ka illani ta kaya mike a mengenin mbomi tayo kyaghan mɓomi ta ah-ah mawi wasso kyaghu harma ta mike kayu forom saɓoda elenkyi <noise> rosso elemkui rossone damuwazun mike menhi ma mike annyi rossozun kawai awalan, awalam mu timike ɗimmo awalam ma watu kamma kaukumun ma watu kaukumun pikkei lenya antei mike wanna kuyelmun mike wanna kuma munyemun manni whhei ma yamba ballemun.